frekari fækkun ferðamanna hart Brexit og viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína eru mesta óvissan fyrir íslenskt efnahagslíf að mati Seðlabankans mesta stýrivaxtalækkun í þrjú ár var kynnt í dag fjölskylda konu sem lést á hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ telur að stofnunin hafi ekki tryggt öryggi hennar konan var ein að borða þrátt fyrir að eiga í erfiðleikum með að kyngja og kafnaði á brauðbita rúmlega tvöfalt fleiri drengir greina frá kynferðisofbeldi nú en fyrir sex árum nýjar tölur sýna að þrettán þúsund íslensk börn hafi verið beitt ofbeldi ráðherra ætlar að kynna aðgerðir í vikulok

og snarbrattar brekkur ættu að vera úr sögunni á Fróðárheiði þegar bæjarstjórinn í Snæfellsbæ segir að beðið hafi verið eftir þessum framkvæmdum í áratugi ær í Kjósinni eru með eindæmum frjósamar eins og bóndinn á Kiðafelli hefur fengið að reyna þar á bæ voru sextíu seðlabankinn hefur lækkað stýrivexti um hálft prósentustig sem er það mesta í einu í tæp þrjú ár ástæðan er samdráttur í efnahagslífinu í fyrsta sinn frá tvö þúsund og tíu nú er spáð samdrætti í hagkerfinu langstærsta ástæðan fyrir honum er fall WOW

og fækkun ferðamanna og þar á eftir kemur loðnubrestur til að örva hagkerfið lækkar Seðlabankinn stýrivexti og þessi lækkun upp á hálft prósentustig er sú mesta síðan í ágúst tvö þúsund og sextán þessi áföll höfðu raunar að einhverju leyti dunið yfir þegar peningastefnunefnd ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum í mars WOW minnkað að umfangi og loðnan horfið en vandinn var hins vegar sá að kjarasamningar voru opnir og enginn vissi hvað mundi gerast og hvort þar kæmi eitthvað sem mundi gera það að verkum að það yrði miklu erfiðara fyrir okkur að lækka nafnvexti en ella nú svo leystist það farsællega og verðbólguvæntingarnar komu niður og þá kom svigrúmið og þá gátum við eiginlega tekið miklu stærra skref en ella af því að það var kannski komið tilefni þetta er í fyrsta sinn frá tvö þúsund og tíu sem spáð er samdrætti í efnahagslífinu seðlabankinn spáir að hann verði núll komma fjögur

á árinu og atvinnuleysi aukist en á næsta ári taki hagvöxtur við á ný auðvitað getur alltaf eitthvað nýtt gerst en þá er líka svo mikilvægt núna að við stöndum svo feikilega vel varðandi það að taka á okkur slík áföll skuldastaða heimila og fyrirtækja sé góð gjaldeyrisforði þjóðarinnar stór og eigið fé bankanna mikið í þjóðhagsspánni skilgreinir bankinn helstu óvissuþætti eins og viðskiptastríð Bandaríkjanna

og Kína hart Brexit langvinnari loðnubrest og enn meiri fækkun ferðamanna en þau rúm tíu prósent sem gert er ráð fyrir í spánni til dæmis ef Max vélar Icelandair komast seint í notkun en hvað gerist ef illa spilast úr þessu fyrir Ísland það verður eitthvað meiri samdráttur vextir lækka þá eitthvað eitthvað meira gengið aðlagast eitthvað en þetta eru auðvitað bara dæmi um það sem gæti

gerst Jón Bjarki aðalhagfræðingur Íslandsbanka aðilar vinnumarkaðarins fögnuðu þessari vaxtalækkun í dag sögðu hana

lengra fram í tíma eru að batna menn hafa meiri trú á getu Seðlabanka til að halda verðlagi stöðugu og

þessi vaxtalækkun fyrir fólkið í landinu

til að spara við sig fjármagnskostnað

að vextir eigi eftir að lækka meira á næstunni já ég

við ákalli aðila vinnumarkaðarins um vaxtalækkun ég tel ekki rétt að orða

dætur konu sem lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu í Reykjanesbæ telja að öryggi móður þeirra hafi ekki verið tryggt á heimilinu hún lést eftir að matur stóð í henni þegar hún var ein

að borða inni í herbergi systurnar fríður Þóra og Hanna misstu móður sína Þóru Siggu í nóvember í fyrra Þóra Sigga hafði fengið heilablóðafall þegar hún var sextíu og tveggja ára og bjó eftir það á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu Nesvöllum í Reykjanesbæ hún þjáðist af

eftir heilablóðfallið og gat ekki tjáð sig nema með takmörkuðum hætti þessu fylgdu einnig erfiðleikar við að kyngja það og það var mjög skýrt í öllum gögnum að það þarf að fylgjast með henni þegar hún er að matast henni er hættara við en öðrum að standa í sér fríður segir að þegar þeim systrum var tilkynnt um andlátið hafi þeim verið sagt að talið væri að móðir þeirra hefði fengið annað heilablóðfall eða hjartaáfall þær leituðu til lögreglu og fóru fram á krufningu niðurstaðan var mjög skýr lést af því að það var matur fastur í hálsinum á henni það stóð í henni brauðbiti hún hafði

að matast og það hafði verið starfsstúlka hjá henni að aðstoða hana við það en hún hafði brugðið sér frá og á meðan hafði staðið í henni matur og hún hafði þar af leiðandi

látist forstjóri Hrafnistuheimilanna segist ekki geta tjáð sig um einstök mál vegna þagnarskyldu við skjólstæðinga þeirra hann segir umræðu um málið leggjast þungt á starfsfólk fríður segist ekki álasa

sem annaðist móður þeirra þennan dag ábyrgðin liggi hjá stofnuninni upp til hópa er þetta dásamlegt fólk undir miklu álagi og það er ekki það sem við erum að tala um sá sem ber sökina er alltaf stofnunin það er þeirra hlutverk að tryggja öryggi mömmu það fyrsta sem hefði verið hægt að gera væri að láta hana hafa bjöllu í svari frá Hrafnistu við fyrirspurn fréttastofu segir að í öllum herbergjum Nesvalla sé bjöllu eða öryggiskerfi sem er fast við rúm eða stól þá og inni á deildinni sem mamma var á þá voru vistmenn ekki með bjöllu mamma var aldrei með bjöllu ef hún hefði verið með bjöllu þá hefði

átt möguleika á því að hringja bjöllunni ég veit ekki hvort hún hefði gert það við vitum það ekki en hún hefði átt möguleika á að bjarga lífi sínu því og beðið um aðstoð hún gat enga björg sér veitt hún var ein í lokuðu herbergi og gat enga björg sér veitt andlátið var tilkynnt til landlæknis sem lauk athugun sinni í febrúar niðurstaða landlæknis er ekki opinber systurnar segjast enga tilkynningu hafa fengið um lyktir málsins og sex ára karlmaður var í gær dæmdur í fjögurra ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness fyrir að nauðga konu og kúga hana til kynmaka með öðrum mönnum maðurinn var einnig dæmdur fyrir að villa á sér heimildir meðal annars á samfélagsmiðlum þar sem hann hóf samskipti við konuna dómurinn hefur ekki verið birtur en greint er frá málinu á Vísi punktur is brotin stóðu yfir í rúmlega eitt og hálft ár maðurinn var einnig dæmdur til að greiða konunni eina og hálfa

milljón í miskabætur þrettán þúsund íslensk börn hafa verið beitt ofbeldi samkvæmt nýrri samantekt barnamálaráðherra

gagnrýnir að upplýsingarnar hafi verið tiltækar árum saman en stjórnvöld ekkert gert við þær

rannsóknar og greiningar og þar til núna höfðu þær ekki verið teknar saman í sex ár þær sýna að þrettán þúsund börn á Íslandi segjast hafa verið beitt líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi það hefur ekki verið að vakta þessi gögn nægilega vel og við sem almennir borgarar sem samfélag

bregðast

sterkt við því að við eigum öll sögu eða upplifun

að þetta sé tölfræðin og og mikilvægt að við bregðumst hratt við og erum þegar byrjuð að undirbúa það fyrstu aðgerðir verði kynntar í ríkisstjórn á föstudag síðan er líka áhyggjuefni að þarna séu upplýsingar sem legið hafi fyrir í langan tíma

að hlutum sé hagað með þessum hætti en að stjórnvöld séu ekki að vakta þetta nægilega vel þetta standi hins vegar til bóta

Hjördís segir fjölda barnanna koma mest á óvart en einnig hversu mikil aukning hefur orðið á því að stúlkur verði fyrir kynferðisofbeldi af hálfu jafnaldra sem við getum ekki sagt af hverju stafar en við getum ályktað sem svo að það tengist klámvæðingu það þarf að rannsaka og skoða betur en einnig mjög mikil aukning drengja sem eru að koma fram og segja frá því að þeir hafi verið misnotaðir þeir eru raunar rúmlega tvöfalt fleiri nú en árið tvö þúsund og tólf og Hjördís segir að kanna þurfi hvort ofbeldið hafi aukist til dæmis vegna klámvæðingar eða hvort drengir segi einfaldlega frekar frá í dag unicef hratt í dag af stað átaki og hluti af því er að hvetja fólk til að skrá sig í svokallaða breiðfylkingu á vef samtakanna og fá þá sendar ráðleggingar og leiðbeiningar til að bera kennsl á ofbeldi og bregðast við því einar þetta til að bera kennsl á ofbeldi og bregðast við því einar þetta

þriðja orkupakkann stendur enn á Alþingi og hefur staðið í rúma rúma viku Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi hvert verður framhaldið jú umræðan heldur áfram

kallað eftir viðveru utanríkisráðherra sem er í útlöndum

afhjúpuðu þeir sig með

síðustu sólarhringa hafa það nánast eingöngu verið þingmenn Miðflokksins sem hafa haldið ræður í síðari umræðu um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um þriðja orkupakkann í ljósi

þess að Miðflokksmenn þurfa mikinn tíma fékk forseti Alþingis heimild meirihluta forsætisnefndar í dag til að halda þingfundi síðdegis á morgun og föstudag ef á þarf að halda þegar annars eru skipulagðir nefndafundir þingflokksformaður Sjálfstæðisflokks benti á að stuðningsmenn málsins hefðu tekið þátt í umræðunni á öllum fyrri stigum og ekki væri spennandi eða gefandi að taka þátt í umræðum við Miðflokksmenn

efnislega átti umræðan sér stað og henni var lokið áður en að þetta málþóf Miðflokksmanna hófst áður en síðari umræðu var svo framhaldið beindi formaður Miðflokksins máli sínu til fjármálaráðherra um fyrirvara norska þingsins gagnvart þriðja orkupakkanum og við fengum ekki svör hér við því hvers vegna íslenska ríkisstjórnin hefði ákveðið að leggja fram enn þá og miklu veikari fyrirvara heldur en norska Stórþingið ekki einu sinni lagalega fyrirvara heldur einhverjar athugasemdir um það að menn geri svona almenna fyrirvara við þetta til framtíðar virðulegur forseti það vill svo til að í hvert sinn sem

kemst í efnislega umræðu um þetta mál við þingmenn Miðflokksins að þá afhjúpa þeir sig með

er það að Norðmenn hafi áskilið sér rétt til þess að ráða því sjálfir hvort þeir leggi sæstreng bíddu hvað erum við að gera í þessu máli annað en að leggja hér fyrir þingið

einmitt stafar það út að það verði Alþingis að ákveða það í framtíðinni hvort að hér verði lagður sæstrengur eða ekki

síðari umræða um þriðja orkupakkann hefur staðið hér í tæpar fimmtíu klukkustundir og þar af hafa þingmenn Miðflokksins talað í

forseti Alþingis sagði í hádegisfréttum

að hann ætlaði ekki að beita þeirri heimild en þingmenn Miðflokksins benda

í norsku sjókvíaeldi síðustu daga tjónið er metið á yfir sex hundruð milljónir norskra króna þörungablómi er fylgifiskur hlýinda og vorið hefur verið óvenjugott í Norður Noregi en þar drepst lax í sjókvíum í hrönnum þessa dagana alls um tíu þúsund tonn tjón að jafnvirði um átta og hálfs milljarðs íslenskra króna laxeldi Ásu er lítið á norskan mælikvarða en þar drápust fimm þúsund laxar bara í gær og svipaða sögu er að segja frá eldi við um fimm hundruð kílómetra langa strandlengjuna frá Lofoten og norður en þar er þessu lýst sem hálfgerðum hamförum Skandinavíu á sumrin en þá fjölgar plöntusvifi hratt svifið nýtir súrefni í sjónum og því lítið eftir fyrir aðrar lífverur sem drepast þörungablómi hefur valdið tjóni í sjókvíaeldi hér á landi en hann er sjaldgæfur svona norðarlega hér heima er það vetrarkuldinn sem veldur vandræðum en Arnarlax metur afföll í kvíum fyrirtækisins í Arnarfirði í vor á rúmar sjötíu milljónir íslenskra króna tjónið er miklu meira í Noregi

og ekkert lát á sem gæti haft áhrif á laxeldisiðnaðinn í Noregi vegaframkvæmdir á Fróðárheiði sem íbúar á Snæfellsnesi hafa beðið eftir áratugum saman eru hafnar áætlaður kostnaður nemur um þrjú hundruð áttatíu og fimm milljónum króna Fróðárheiði er fjallvegur á Snæfellsnesi sem tengir saman sunnanvert nesið og Ólafsvík á því norðanverðu vegarkaflinn norðanmegin hefur lengi verið mjög lélegur en fyrir skömmu var hafist handa við

að færa veginn að hluta og leggja á hann bundið slitlag vegurinn hér um norðanverða Fróðárheiði verður eitt drullusvað í bleytu auk þess sem brekkurnar hér eru mjög brattar

er búið að bíða eftir þessu í áratugi

taka mjög langan tíma þetta

af því sem átti að gerast nítján hundruð níutíu og fjögur þegar sveitarfélagið var sameinað en við erum búin að bíða alllengi og erum mjög ánægð

loksins að takast núna kristinn segir að drulla hálka og brattar brekkurnar hafi valdið mörgum ökumönnum vandræðum ekki hvað síst þeim erlendu framkvæmdin skipti heimamenn hins vegar líka miklu máli innanbæjarvegur fyrir okkur hérna í Snæfellsbæ og fólkið á sunnanverðu nesinu þarf að sækja mikið þjónustu yfir í þéttbýlið

kaflinn sem unnið er að er um fimm kílómetra langur og áætlaður kostnaður er um þrjú hundruð áttatíu og fimm milljónir króna unnið í tveimur áföngum nú í sumar og það næsta svo verður verkið klárað í ágúst tvö þúsund og tuttugu þá verðum við með bros á vör þegar verkinu er lokið bóndanum á Kiðafelli í Kjós verður allt til fjár ær á bænum báru þremur lömbum í vor þar skortir ekki á frjósemina hér í Kjósinni þar sem þriðja hver fullorðin ær var

jú það var kannski heldur frjósamara en maður átti von á

á bænum Kiðafelli er sauðburður á lokametrunum það hefur gengið á ýmsu enda einar sextíu ær sem voru

ég hugsa að þetta sé nú með því mesta sem gerst hefur sko

segja sveitungarnir að mér verði allt að fé koma því fyrir eftir að

á morgun er útlit fyrir fremur hæga

átt en hæga breytilega átt suðvestan til allvíða skýjað með köflum eða bjartviðri en þokuloft við norður og austurströndina

til níu stig en tíu til fimmtán stig suðvestan til Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur

fer með veðurfregnir að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir þjálfari ellefu ára

í körfubolta er hættur með liðið stúlkurnar neituðu að taka við Íslandsmeistaratitlinum á Akureyri

því þær vilja spila við stráka foreldrar stúlkna í ÍR eru margir hverjir slegnir yfir atburðarásinni á Akureyri Selfoss getur tryggt sér sinn fyrsta titil í meistaraflokki með sigri á haukum í fjórða leik liðanna um Íslandsmeistaratitil karla í handbolta í kvöld frekari fækkun ferðamanna hart Brexit og viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína eru mesta óvissan fyrir íslenskt efnahagslíf að mati Seðlabankans mesta stýrivaxtalækkun í þrjú ár var kynnt í dag fjölskylda konu sem lést á hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ telur að stofnunin hafi ekki tryggt öryggi hennar konan var ein að borða þrátt fyrir að eiga í erfiðleikum með að kyngja og kafnaði á brauðbita rúmlega tvöfalt fleiri drengir greina frá kynferðisofbeldi nú en fyrir sex árum nýjar tölur sýna

að þrettán þúsund íslensk börn hafi verið beitt ofbeldi ráðherra boðar aðgerðir í vikulok Bára Halldórsdóttir braut persónuverndarlög með upptöku